El dos mil i ventidós hue l'añu dela güelta ala normalidá endispués del andanciu del covid. Pahi que tou diva a golvel a sel lo mesmitu, o que divamus a sel mejol, peru no, España muó i muchu dendi tó aquellu. Assinque me quea mu largu l'añu essi i, hormi passan los añus, pos más insussu me pareci, la verdá. Trebaju i trebaju i más trebaju. i estudiu i estudiu i más estudiu.